Nor na kan bloj lilo kan ni nax no kan lo lo cuaderno tenex xnaꞌ diikaꞌ bika tu tub xnaꞌ diikaꞌ likid no ba dulio lan llel lo cuaderno llel gaxka letra to loi ni loixt xnaꞌ rati xkalatigo